Eh manaraky koa raiky tiky. Ny sambo sambo koa la mahalatsa anakahy hoe ino gn'antony tsy mampiletiky anazy fa mampandeha anazy ambony eny io, ambony rano eny. Tsy haiko ny manazava anazy.